Aatmnirbharta ka matlab hai ki vyakti apne sabhi jaruraton aur karnon ke liye dusron per nirbhar na hot balki khud se apni jivan ki avashyaktaon ko pura karto hai. Yha ek swatantrata ki sthiti hai jahan vyakti apan jaruraton ko pura karto hai. Prakrutik sansadhanon per nirbhar karta hai hamari prakrutik sansadhanon per nirbharta hamesha bani rahte hain. Jaise ham khane pine ke liye bhojan prapt karne peene ke liye jal sroto aur anya prakriti sansadhno ka upyog karte hain. In sansadhno ko pura karne ke liye ham khud se nahin balki prakriti se sahayta prapt karte hain. Isliye puri tarah se aatmnirbhar hona chahie nahin hai kartik nirbharta manav jivan ka ek aur pahlu hai ki ham samaj aur anya logon per nirbhar hota hai koi bhi vyakti puri tarah se akela nay rah sakta.